Menurut ngoji tanaman manege pasti i sisiri, doa so to temo i sisiri? Sabab ngone nyawa o lega nako tanaman yang wa palihara manege pasti a make ma manga panyake, panyake toma utu bolo, panyake toma soka bolo, pasti. Jo lega tamate yang wo palihara pasti <hesitation> maeke ma manga panyake nako manga panyake toma tanaman manege wa wa souru ua pasti i soneke, nako wa souru <hesitation> siri ua, dadi ngoji to temo tanaman pasti i <hesitation> i ja make ma manga sisiri, sugmanege.